Ishga ketayotganimda yoki qaytayotganimda musiqa yoki audiokitobni tanlash kerak bo'lsa, men audiokitobni eshitishni tanlayman. Sababi u menga bo'sh vaqtimni ko'payishiga olb keladi. Ya'ni kitob o'qish uchun vaqtim bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan audiokitobni yo'l-yo'lakay eshitib ketishim menga qulay. Shuning uchun men audiokitob tinglashni afzal ko'raman.